I soldi fanno la felicità? <hesitation> Secondo me sì, però fino 'a nu cert punto, pecchè comunque 'e sord da soli non bastano. Però diciamoci la verità, aiutano e come se aiutano comunque 'e sord. Se tien comunque 'e sord, si nun tien 'e sord come camp? Come pav 'e bullett, 'a cas, 'a luce, 'o gas. Ceh avè 'e sord p' vivere, p' sta tranquill, staje senza pensier. È 'na forma comunque 'e felicità pecchè già che sai cosa mettere a tavola è nu pensier in meno. Però 'a felicità vera quella profonda secondo me nun s' compra cu 'e sord. S' costruisc cu 'e persone ca tien attuorn, cu 'a salute soprattutt, cu 'e passion ca secondo me t' fann sentì viv. Pecchè può tenè pur 'na macchina bell, 'e vestiti firmati, 'e viaggi 'e lusso, ma se staje sul tu e nun staje buon cu te stess a che t' serven tutt sti sord? 'E sord fanno sulament comodo su questo non ci sta dubbio, ma 'a libertà, 'o tiemp liber è n'ata cosa, n'ata cos. <hesitation> Secondo me 'a felicità, 'a felicità secondo me nun è n'oggetto ca s' pò accattà, è comunque, è 'na sensazione ca t' nasce a'rint, quann staje ben cu chi vuò ben. Quando ridi senza motivo, quando fai qualcosa che sai che ti fa sentire fiero di te stesso. Quindi sì secondo me i soldi aiutano, ma 'a felicità è n'ata cosa, 'a felicità è stare cu 'e person che ami, ca tu vuò ben, che sai che t'apprezzano p' chell che sei.